Sevegua pingüino guirareta ifamilia, yaeta supe pato retaramiño, mbatɨ oveve, ërëi oyekua pato retarami, seveguara jae guira, jaereta guinoi mopetï mbaepuere tuisague ɨ rupiguara, oeka vaera jembiura ɨ iyɨvɨte rupi oipɨ jevae